Parrannu di Perù pensu a quannu finìu lu imperu Inca versu lu milli e cincucentu. Li spagnoli apprufittannu di li continui sciarri dintra lu stissu imperu Inca, cunquistarinu lu Perù c’addivintò na colonia di la Spagna e giustamenti ficiru minnitta di la cultura di tuttu lu populu Inca. La dominazioni spagnola durò finu a lu milliottocentu.